Da kor ewimber bi, nhwehwɛmuyɛfo bi kͻr wimu dɛ ͻkɛyɛ hann a ͻwͻ wimu no no ho nhwehwɛmu. Na oduur hͻ no, ohun dɛ nsoromma bi rehyerɛn wͻ kwan soronko bi do. Na otwiiw bɛɛn nsoromma no dɛ ͻkɛyɛ nhwehwɛmu afa ho, kwan a osi fa ͻhyerɛn. Na afei, ͻbɛɛn nsoromma no, nsoromma no hyɛɛ ase dɛ ͻrekasa akyerɛ no dɛ, sɛ ͻannsan n'ekyir annkͻ asaase enyi seseiara a, oboku no. Na nhwehwɛmuyɛfo no enndzi par <noise> kor mpo na ͻsaan n'ekyir baa asaase yi do a ͻannkͻ <noise> wimu hͻ bio.